Fan̈azavana tsotsotra zen̈y mampidoko satelita io zen̈y <hesitation> satelita io baka karà bala bala bala amin’ny basy àby àby io zen̈y alefa alefa mare oe. Izy amizay ze koa fa alefa moramora direkity malaky avy an̈abony’ny tany aty zen̈y raha io. Koa alefa mare ndraiky mandeha lavitry ze zay latsaka tany de misy vitesy. Koa fa alefa farany mare izy milatsaka in̈y amizay man̈odidiny tany fa tsy avy zisika amin’ny tany zen̈y in̈y.